هلا والله، شلونك. بس حبيت أخبرك <hesitation> إني لقيتك في مكان حلو، نقدر نتغدى فيه. <hesitation> كان ودي نتقابل اليوم، أو بكره. <noise> المكان <hesitation> كتير رائع وفي أكلات مرة طيبة. شو رأيك نلتقي هناك، خبرني لو يناسبك الوقت. <noise> وأكيد راح تكون جلسة حلوة، نتكاتشب فيها. <noise> <hesitation> أنتظر ردك، اتمنى الموافقة.